أنا بفضل البحر، لإن صوت الأمواج بيساعدني على تخفيف التوتر، يمنحني شعور بالسكينة، كمان الأنشطة المائية متنوعة زي السباحة، الغوص، ركوب الأمواج، كمان المناظر الطبيعية مثل الغروب والشروق عالبحر يوفر مناظر خلابة تجذب الأنظار والبحر مكان مثالي للتجمعات والنشاطات مع الأصدقاء والعيلة يعني.